nako bira mane kan wakana cucuru wakana waji wakana nasi jaha wakana kai dadi ingodumu mene nako bira wa nasi jaha wa cucuru okusangi.